بكون قادرة على تصحيح بعض الامور او استغلال الفرص اللي فاتتني اول شي بسويه بشوف شنو صار في حياتي واتأكد اذا كان في شي مهم مثل مواعيد واحداث كمان اذا نسيت شي سوي عندي ـو مشروع اشتغل عليه بستغل الوقت واركز عليه واخلصه.